<hesitation> launa sisia na'ura heniam na sisia na, lau egu- lau eguai sisia na, iana m- iana mai aonega'na. Iana taunimanima se <hesitation> hereva heniam neganai iana <hesitation> kamonaim, bona, ma, <hesitation> kamonaim bona, <hesitation> marerem. Ma, lau mai egu sisia rumai. Bona lau'na na sisia na, nega iboudiai na'laom na'loam neganai na sisia seh ruma enariam. Ruma asi tauna neganai na sisia na rumai. Ia bema taunimanima euram bai ela ruma evana, bae- bae daka neganai sisia se <hesitation> luludiam. Bae so- bae, raka hanai evana unu bamo, sisia seh <hesitation> luludiam. Bona na sisia'na na'ubua- <noise> na'ubuam, bona na- na'naria. Ena, anian dan na'hoim, ruma anian dia, sibo- eh- ma sibodia ma, <hesitation> sisia ma, iena anian ma idau. Ia dan ma sibona ena anian na'hoi. Okay na sisia na'ura heniam anina na iana, hanoboi ai na'mahutam neganai ia seh, vaitan gabu na ia seh <hesitation> nariam. Ia seh gabu, <hesitation> gegeam bona, Ma bema hanoboi <hesitation> loam taudia euram bae henaonao taudia o unu bana euram bai ema, amam- lagu- lagu gabu'ai gauta bae henaoa neganai na sisia seh <hesitation> luludiam. Na dainai ena sisia na lau eguai na vaitan, bona, na sisia dan same time na- <hesitation> sisia dan ma na'laohaiam na labanam dan. Labana gabudiai a'laom neganai sisia seh, magani evana boroma vamu na ia seh, <hesitation> bonaia gunam, bena ia- ia seh be'kwarum da, ai da adibam oh okay unukai mai- mai vamuna. A'laom neganai, magani ta o boroma ta na de'abia. De'alaia bena beh narim. Bena be'kwarum ai balaom- ai- ai baia laom neganai, vamu da redi- rau- <noise> da unu bamona io. Bena, magani'na a'abiam, a'maim motukai a'udaiam ma ma a'loum. Na sisia dan ma, ena namo ta beh ma unu bamona. Ma labanai bona, gabu inarina bona daka na sisia na, bona ma- ma- bona ma mai- mai hereva kamonai dibana dan. Ia bo'hereva heniam neganai ia beh dibana ia beh laom edeka beh laom bema bo'hamaoroam helai negan beh helaim, bo'hamaoroam gini neganai ma beh- ma- ma beh ginim. Na dainai na sisia na lau egu'ai na iana, daka, daka baina gwa, <hesitation> security evana bodiga- aitaga unu bamona namona lau egu'ai. Daka baina gwa, <hesitation> security evana bodiga- <laughs> baitaga unu bamona namona lau egu'ai.